Aleoko mitondra ny fiarako manokana satria amin’izay- amin’ny- amin’iny aho afaka mandeha hafainganam-pandeha tiako an, afaka mandeha amin’izay lalana tiako an, afaka mijanonjanona an, afaka miova lalana tampoka an.